जेब्रा पट्टहा होत हयं । और घोणा चाईं एकए करलको होत हय । <hesitation> खैरो हुई सकत हय, सेतो हुई सकत हय । और घोणाके ज्युमे सेतो कारोको पट्टा हानी होत हय उट्टहा होत हय । जेब्रा नितान्त बनमे रहत हय, घोणा चाईं आदमी घरमे <hesitation> पालत होत हयं । घरपालुवा जनावरके रुपमे होत हयं घोणा ।